Mety hisy roahy ñ'olo miay aminy ñy fiaiña ze teany iaiña ie.Milamy soa, fe tsy manambetsivetsy, tsy mana ñy raha eretseretiny hatao; fa amin'ankapobeny ñ'olo iaby, mana ñy tanjony, mana ñy vinany, manany ñy raha vetsevetse hatao, ka tsy maintsy, miay soa ii aminy ñy fiarahamony misy azy ao, hañatanterahany ñy raha teany.